ננצחכ תבדה בשלאיד, שלדה דיאל אלחומס, דאלברבה ו לא אלעדס. אלפתור, יקון בשופא ו אלמקסראת. אלגדא, טאג'ין אלחדר בלא דהן, או סמכ משוי. אלעשה שורבה חפיפה ו לא פוואכ מהוסמיה, אסטעמל זית אלזיתון, ו בד מנ אלמקלי ואת סוכריאת, ו שרב אלמא בזאף, ו חל אלאקל יקון בפסת ו לקין מתנואע. אלסהה קטבדא מן אלטבלה ו אלאחם הוא אליסטמרריה מאשי אלחרמאן, כולשי מוכל איאלה בג'יני אל...